Kuugal jei mi ɓurɗaa yiɗuki haa rayuwa am Event ɗiɗi ko mi waɗi fi goɗɗum ngam heɓi ndiyam, mi waɗi nder ɗum sabu o yiɗi ko fi. Ko waɗi faama sabu o waɗi jaangol e ɓe njogii no feewi, waɗde nder konngol ngal mi yiɗi waɗde